السبور لي يدومندي كونديسيون فيزيك كبيرة هو هادوك لي كومبا تاع الرينغ و السبور لي يدومندي موان دو كونديسيون فيزيك عندك اليوغا